Xu̱kúꞌ tsú tsíni̱gu̱ꞌ mba̱ñu̱u ikhúún, xúmá tsi̱jní rá, <hesitation> numuu rí mitsagaa̱ xa rá, naꞌnitsagoo̱ rí guꞌjuá naꞌnitsagoo̱, naꞌkhui̱ xógíꞌ rí kuaꞌdáá rí phú i̱tháa̱n ú khuyamaꞌlú, jngáa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ tsíni̱gu̱ꞌ mba̱yo̱o̱ tsú tsi̱jní. khamí tsúꞌkhui̱ mangaa, a̱bu̱nꞌ, tsíni̱gu̱ꞌ mba̱yo̱o̱ a̱bu̱nꞌ porke rí mitsagaa̱, <hesitation> naꞌnixúwínꞌ e̱yo̱o̱ rí ikhúún, o̱séá mbáku má tsíni̱gu̱ꞌ eꞌni tsú a̱bu̱nꞌ ikhúún.